Nda mi tawaama wakkati ko ɗum waɗi Konu Ɗiɗaɓu ngu Duuniya, ngam to mi tawaama nder wakkati ɗoo, mi raaray ndiye leydi ɓuri cemmbuɗuki, ndiye leydi woodi goonga, ndiye leydi ndarii dow fewre, ndiye leydi ɓuri waawugo hamre, ndiye leydi jaalotoo, ndiye leydi hisata.